अलग अलग तिरा अगर हम फूलों की बात करदन, त गुलाब चि, कमल चि, बुरांश चि, चमेली चि, सूरजमुखी, गुलबहार, लेवेंडर, यो कंद पुष्प व्हंद। चंपा चि, गुलमेहंदी चि, अपराजिता चि, अमलतास व्हंद यो, गेंदा का फूल व्हंदन। कुंद पुष्प व्हंद यो, मोगरा चि, चांदनी का फूल व्हंदन, गुड़हल का फूल, तेका अलावा काकतुंदी भी यो फूल व्हंद। नागचंपा, चंद्रमल्लिका, सदाबहार का फूल व्हंदन, नीलकमल का फूल व्हंदन, छुई मुईस गुलमोहर, हर सिंगार, कामिनी, केवड़ा। यी सब अलग अलग तिरा फूल व्हंदन।